که زه د چا جیبي بکس پیدا کړم، نو لومړی به یې له ځان سره محفوظ وساتم، او سم دلاسه به وګورم چې څوک خو یې نه لټوي که څوک پیدا کړم، د نښو او معلوماتو له تایید وروسته به بکس ورته وسپارم که څوک پیدا نه شي، نو پر خپلو ټولنیزو رسنیو به اعلان ورکړم، شاید د هماغې لارې له خاوند سره اړیکه ونیول شي.